Bho sumareton so bhana nta onor onu henrndeme efoma, onor opibha pib oro henendeme efomam ojo ra bhon efoma ja yina ibhongha bhagwa rofemo, efoma jo ja bhoven a'obe hatun azama onor efoma jo ja ava onor honor ara hiso asu, efoma joja aku bha radadama ara bhanor hiso abo, efoma jo ja anemene obhazi. Ha bhoven a'fenana fa'gwo akarana efoma joja ahonor bhoven a'obe a'hokpara ase otar nta rafe hamanar gwennr morora efoma ja onor onubhoro onu efoma a'sasa’ efoma jo ja ayina hokar ntara vana bhanor babhayen evana bhagwa ibor efoma joja bhikpabhe ama kubha ama na, efoma joja efoma joja bhaegba evrvu awune aku bha rademene aku efoma joja ovoi afi remadon aso Hitar ntoja bhukor hamaku, kpara nyene ovi ase otar, efoma joja agwo aze ataaro azere bha hotom hobotomo ntoroja hekpa hevem ama kubho ana ozama hekpahevem ora bhoven fen fen fara bhohumo bho hor bhoji bha remadon, hekpahevem ora bhoven fara bhohumo hezere bhoji bhare madon, ona agwo so voi akpa ra bheven benne bhevi bhevi ase otar a'ofi hiso hifar anan bhoven fa ze atar aro bho bhana nta rana afene anemene obhazi bha bhoven afenana fa kubho ana gwenne oja akana efoma esasa, joroja edemene bhanor gwara onor efoto bhanor bho fu otom saku efoma jani jani oja ara onor geo ku efoma je da ma damo.